أكتر مادة كانت كتعجبني في المدرسة هي الفيزيك، هي واحد المادة لكانت كتورينا كيفاش القوانين ديال الطبيعة كخدمو، وكفاش كأترو على العالم اللي داير بنا. كان كيعجبني بزاف <hesitation> هادوك التجارب العملية للأستاد كان كدير لنا، كفاش الفيضانات كوقعو، وكفاش الزلازل كوقعو. وهاد المادة كانت <hesitation> مهمة، حيث كتحف التفكير النقدي ديالنا.